Kultura egjiptiane është shumë e lashtë, me monumente si piramidat dhe Sfinksi që datojnë mijëra vite më parë. Feja ka ende një rol të rëndësishëm në jetën e përditshme, me Islamin që është besimi mbizotërues, ndërsa traditat faraonike vazhdojnë të frymëzojnë artin dhe turizmin.